Bien wila mood na b'anam porque wula mood nrib'anam funcionar depende reh amentalidad la wula hat kiwinaq qa'sa mood na q'arwa qa'sa mood na b'anam practicar hat reh a verso entonces bien wula mood.